וויזוי כ'וואלט <noise> אויפגערייניגט א שמוציגע <noise> <hesitation> א שמוציגע טעפעך. <hesitation> כ'וואלט עס קודם אריינגעלייגט אין די וואש מאשין און געמאכט- געזעהן אויב ס'קומט נישט אראפ. אויב ס'קומט נישט אראפ וואלט איך עס אפגעריבן מיט זייף- שטערקערע זייף מיט מיין הענט וואלט איך עס גוט אפגעריבן צו מאכן זיכער ס'קומט-